Bawo jumri, nyaki wala nafu fere. nyaki do wada sudu majum ha leggal maangal, dum joda haton je wakkati duddum do wada ngedam majum ha ton, dum do bu'a jumri je himbe yahata njumta ngam naftira. bawo njumri wala ko nyaki nafirta himbe.